آخر مغامرة أنا عملتها كانت رحلة صغيرة للواحات في الجنوب، الأجواء كانت مليانة <hesitation> والطبيعة رائعة، أنا حسيت روحي بعيدة عن ضغط الحياة، وبعيد عن ضغط المشاكل، وبعيد ة عن ضغط الحياة اليومية، حس روحي هكي في مكان هادي بعيدا عن الضوضاء.